الحيوانات اللي انا بجد بحبها بحب الخيول ، بحس الخيول ذكية بتعرف تدبر نفسها ف اوقات معينة ولو كان مثلا ف سباق خيل بتعرف تحمي الشخص الل هو ف السباق يعني لو كان هيقع لا هي تقدر تحميه وبحسهم اذكياء وبحسهم كمان حنونين بيحسوا كمان بالبشر و <hesitation> حلوين بيتميزوا بالجمال كمان فبجد من ال- <hesitation> من الحيوانات اللي بحس انها رمز للجمال ورمز للقوة ورمز للسرعة بنبسط بيهم جدا